סו א סורדשיקעל מאסק איז דא צו מאכן זיכער אז א סורדשין, איינער וואס מאכט אפעראציעס אויף מענטשן, צו- אז ער גיבט נישט איבער דשערמס אדער ער אטעמט נישט אריין אין אנדערע מענטשן אויף וועם ער מאכט אפעראציעס אדער אנדערע חלקים פון די גוף וואס ער מאכט אפעראציעס אויף.